أني فترة طويلة في حياتي كان صعب علييي اني أقوم من النوم. أ- ما غيرت واجد أشياء في حياتي لكن أ- بروحه صار الوضع أحسن. والله العظيم ما اعرف ويش أقول ليكم، يعني الواحد وحظه تعرفون. يعني في ناس الصبح وفي ناس يحبون يقعدون في الليل. أني من القعادين في الليل لكن الحمدالله صار الوضع أفضل.